Janngude Kuraana e duwaawuuji muuɗun e salminde saaraaɓe muuɗun. Sakiraaɓe muuɗun ɗun e hono muuɗun, maa heɓude kaalis beetee law. <hesitation> Ɗee kulle kiisiimi jooni ɗee kaa fu. Ɗe kulle non jeyaaɗe. E ɗe kulle neɗɗo yiɗi, yelotoo. <hesitation>